Yau kas rupali sa, auw etue iyane oplale kas lalei tae <noise> eutu. Euw euw euw euw tae warue analika, analika mekakas mena-mena iyane mena munai tamsa kae emama lene. Elohe upupu iyekau nanae, nanaena auhese na usinakae. Usinakai ou sina sinakae maneh, sinakai ehu tau unai ayane ausare ayane ausare ayai auw unaeyae sauna nea raputa tasiena etupe naei isar olama inane maneh nai saire olama tura-tura olama inane nai i i an. I an ehu tae ieu, isaire kasmesa apo-apo sae esaire ana nae tamsa sakae eputae opalale kaslale eruehu pusaka unanae, unanae u saire ayai auw tunue tamta uhrabu sie na wanha lae oite pala etunu tau ana laute ahayai sirue sipakale anha lae, ana lahe eru tae. Kalu urani turu tau u atuluea ala aye luma hahae tawuetu palale luma lalei. Pal luma lalei euw tauu etu olama ulkaeu palale kaslaleina e mamala opalale kaslalei. Tae ehu tae anase eh nane yani palale mesaka sene etu iyane mane reire etu iyane palale me mane tamama mane kalee, kasme kaleloo barang-barang taraie lee saire segala parane kaslalei me apuraeru tae arua analikai apuraeru. Apuraeru taraemeame alakasla laleime nai saire ehuini tamna nusa kasla lemeta tamsa kahaun ahyate, tae am euw upalawa tie ara puta tiita mati tii tarae me malahuti tae ope ute ute yae wante. Ute yae wanate, ute yae wanate maneh tae uye upe tae, pepe anase e pasonse se elo pason berio etupe nai ani-anie saire mama laise rope nai an. Etu ara penei an nai tuwemane natema, lae pepe anase tam wenamu uniahe yane siri salau pase marere sasei nau euw nau raw husu lenau. Unu marere pororo sa nalou ame menasi an, tau euw pali tau eya ahsuwa. Eya ahsuwa patau ese marere sa same tae e pepe sua ya marereina utunu penae i an yae saire, ne utani tani rei rabu supenai ianyamane marere pororo reina tia mau paru nai tuema nei natema sae. Una sae le tam euw nai ine a upu lewu tapau mowena ululue nau tuwerum nateu.